أعتقد أني نمشي حوالي سبعة إلى عشر آلاف خطوة يوميًا يعني حوالي خمس خمس خمسين إلي سبعين ألف خطوة في الأسبوع و <hesitation> هلبا نمشي واجد نمشي نمشي أنا نحب المشي ونحب نمشي للجامعة وهكي.